Go̱nꞌ ginii, go̱nꞌ riajma̱a̱, go̱nꞌ riatsú, go̱nꞌ riakhui̱i̱, go̱nꞌ tiwitsii, go̱nꞌ timajuiin, go̱nꞌ tijuaan, go̱nꞌ migiñuuꞌ, go̱nꞌ mijna gu̱wa̱ꞌ, go̱nꞌ gu̱wa̱ꞌ, go̱nꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, go̱nꞌ gu̱wa̱ꞌ e̱jma̱. <noise>